حمسة سبعتعش ثمانية و عشرين ثنين و ثلاثين خمسين ثنين و سبعين اربعةو ثمانين تسعة و تسعين مئة خمسة و عشرين.